Yo tuyu gua jna la nditun nd'e xrin ni jna la banda sinche dio nda nche chrinda o xiba nga'a jna jero ni uyua jna uyu gua jna ya'a chrin la kuixama gi sua thi ndathi chrin la thu yugua jna ntha jan nthachia ngaxin thi mbu jan ya la seña thi nda baxin ngayugua nda baxin thinga <noise> nda baxin ya ya thi tuyu gua jna la usiee ncha dio la thinda ndichri na ui'a chrin la ya la ge ntha xama la uge ntha e xma nthaxuni yaa thi ndathi chrila asta n <hesitation> ero jo reru ya, ya tanda xama ntha la bara nda thi thinbo thi xama la mayu ndathi chrin la xe jixen jan nga ntha. <noise>